گُفا دا خیال آن دے ہی من وچ کُجھ اسہج اتے رومانچک احساس آن دے ہن۔ گُفا دی انہیری اتے انجانی تھاں نوں ویکھ کے من وچ رومانچ اتے کھوج دا احساس ہوندا ہے۔ گُفا وچ حال چال اتے سرکھیا دے دھیان رکھن دی لوڑ دماغ نوں ستھیر کر دی ہے۔ انہیری اتے گھنے ماحول نال دل وِچ والا ڈر اتے اسہجتا محسوس ہوندی ہے۔ گُفا دی جیولوجیکل رچنا مینوں قدرت دی پَر شکتی اتے اس دی گہرائی دا احساس کرواندی ہے۔ گُفا دیاں سندر اتے ادبھُت رچناں نوں ویکھ کے من دھیان کِندر تے اندرونی شانتی محسوس کردا ہے۔ گُفا صرف اک انہیرا ڈھانچا نہیں بلکہ رومانچ، ستھرتا، قدرت دی شکتی اتے من دی گہرائی نال جُڑیا تجربہ ہے۔